<hesitation> Tu i'in neam hii atangkai em ema. <hesitation> Kan taksa ta'an xusia na chatak a'leuni. <hesitation> Ama erodzu tu i'in neam hanti fa'a nga voikata tu i'in tsok tehi atraber kerleva. <hesitation> Ngi tinin <hesitation> in hunbi hanin siama han zom te poi mo em ema ni. Kan til ea tu i'pai ngem thei hanei te poi mo a. <hesitation> Watermelon te <hesitation> grape te le'a dang tam tak tepo. <hesitation> Kan taksa soi zoi maia tu i'an in te poi mo em ema. <hesitation> Taksa kan soi zoi nua <hesitation> tu i'an in le'a tepo hii a poi mo em ema. Ko lumlai pe'i joan tu i'in tempe lok tangkai em ema. <hesitation> Tu i'ngor ngor in lavin. <hesitation> Kan taksa ta'a ra ma modu electrolytes te han in hii poi mo pokane. <hesitation> Tui botol hanei te tangkai em ema. Koi muna pokan ken thei mei. Botol kan nehia tu i'an in neam ma. <hesitation> Kanresel ani.